Ny tegna tanjona zagny amin'ny sisiny marokoroko amina vola madinika iregny, mba tsy hampagnanosarotro ilay olo jamba na olo tsy mahita iregny amin'ny resaka fampiasagna an'ilay vola zagny. Mba hagnamoramora kokoa zagny amin'ny famantarana an'ilay vola. Zay no antony.